<hesitation> Aminah aloha sy mitombigna zany oe sy mombamoba an'ianona sy ianona zany e fa gn'olombelo io zany da matetiky gn'olombelo bekogne tombosoany avao zany izy, zany oe matetiky gn'olombelo zany de gne gn'olo ahitany tombosoa gn'arahany fa gn'olo sy ahitany tombosoa sy da sy arahany sisy zany oe fitiavana <hesitation> ino moa zany sisy zany fitiava sisy tambiny za zany matoa gn'olo zany tiany da misy raha tambaziny avao aminolo any aka.